Nikan kuak techazi in kuatlapanaliztli pues mokinpachua intla pia totonki tikechpachua intla pia tlatlazistli kinmaka este se atl tipozonia nika sinzhuizhin dende bugambilia nikan canela nikan kuak techazi in kuatlapanaliztli mopajtia in tlatlazistli kin mochihuilia se tesito nika ochitl de tlapaltik ika zhopelik den minme chihua nika canela intla ishpopozautoke pues mokenpachua kintlalilia in ishuatomatl matotonia para ika mokespachua. <noise>